هوايتي المفضلة هي السفر <hesitation> استمتع فيها لأنها تخليني استكشف أماكن ،وثقافات جديدة، أتعرف على ناس مختلفة، أحس إنه يفتح لك آفاق جديدة ،ويغير الروتين.